Ko mi ɓuri yiɗuki minyaama subaka kam kanjun woni mi heɓa powɗam mi waɗana ɗam ɓiraaɗam e suga nden bo mi raɓɓita bireedi e ɓoccooɗe sa'aɗe mi hawta mi nyaama.